Ami menam ekikere ke Abasi onode min uwem ma nsọñ idem kon myeneke mkpo owu anamde esi Abasi ekep. Menam ekikere ke edieke nnamde utim mbakara mmi eke nye andikpep, nka nduọk odudu ke nyemen iko Abasi efuri efuri nkama, nsaña isañ utim Abasi ke itie kied eke ededi eke ọdọhọde nka. Ini oro, ndito mmi enyene ɛe mmo anamde ama, ungeneke owu idọhọde min ete bet yak imo itu idi. Kpukpu mmo eyedi itie nkade mmo ọdọdọñ etọm ono ọsuk min do. Ɛe nduakde ndinam ke nsukho uwem mmi edi ndinam utim Abasi, itie nketede, itie me nkan nkeske idem, ami nein idem nkan nte ekedide. Nka isisi ke utim Asabi tutu ekam ini enye Abasi ọdọhọdọ ete ini mfo ekem nyon di diduok odudu. Mkpeka nnem esid, ndika nte owu Abasi nkan ndikpa nte owu urimbud. Koro idirianyin edi ke nkura mi ke isọñ emi ke itie eyun mmodo emi edieke nkwak me nkurake utim mi nyeka nkenam ke nkan oro idinianyin edi oro.